Udia emi ami mmade nkan ndidia k'usen ubọk edi adikan ikọn̄ ma usun̄ iwa ntak iba emi ami mmade udia iba emi edi ke mmo owu iba enyenyene odudu ndin nte esan̄ade etem mmo nte esan̄ade ebọk mmo ke ami nyem nditin̄ emi, ida ikọn̄ ubon̄ emen eda ebọk edikan ikọn̄ mbemisi ofo ọbọk ikọn̄ emi ana ofo enim ikọn̄ ubon̄ nte ami mmenyene inwon̄ mben esa emi ami ntode ikọn̄ ubon̄ mmi mbak otudo ini kied ekededi eke ami nyemde nditem ndibọk ikọn̄ edikan ikọn̄ mmi nsukhọrede nduk ke inwon̄ mben esa mmi oro nted e nnam e edi ndisi siak edieke ndepde k'urua ndi ndinim iminoho min se nnyemde ami nduk do ke inwon̄ mben esa mmi oro nted e, nted e mma do ke ikpen nsie, nsim ufọk ami ndited e nsi ke okpo nsie oro. Nted e mma nsi ke okpo nsie oro, ndi ndiyed e, nyed e mma nda ndidinyọk mmi nsin ke nainai mmi mmen nsọsọp ikwa mmi emi ami nkenimde nsikamade nda nyọk e, nyọk mmen nda nyọk e nkeñe nkeñe nte. Nyọk e mma nkeñe nkeñe ami mmen e nnim. Mma nted mmoñ mmoñ ikọñ mmi mma, mma ndep unam mmi mma, ndep iyak mmi mma. Ndimen mmen nda nsọbọ, ndisọbọ oro edi, mmeyed e mma, mmeyed unam mmi mma ndimen e nsin ke esi, nsin iduñ, nsin ntuen, nsin akpri mmoñ ntem kaña edọñọ e idem, ñkura ndin ami ndimen mmoñ mmoñ ikọñ emi ami nyọkde mma mmen nda nsin, nsin iyak, mmenyen, mma ndiọñ ndek ọbu mmi mma, mm. en ndek ọbu mmi nsin. Nden ikpọk ndek ọbu mmi oro mma ntim e mma ndukhọre e nda mmoñ oro mmen nda nsin mbak otu do ono nñ inem emi ami nyemde mmen nda nsin e. Ke mma nkesin mma, ndimen e adin mmi mmenda nsin, nsin mma, ndibede, mwobi ikọñ oro ami nkọyọkde mma ke naianai mmen nda nsin nkabade, ntemede nnim ndisi ndisi, nyakke e yak ekpa siak nyak e yak edide do ke ikañ akpa iminoho min se ami nyemde. Ntemede e ndisi ndisi mmen nnim, mmen nda nnim mkibike siak ami mkibi, ntemede ami nnim ukukibi esi oro nkañ nkañ nkibike siak edieke ami mkibide okukibi esi oro, ufip efere oro iyenam ikọñ oro akpa nnim okukibi esi oro mmben mmben. Ndimen iwa mmi. Edieke mmekeyidkeyid kaña iwa, fufu ke ntiñ mbaña emi nkekade ikọd nka nkebukhọre iwa oro mma ndi ndisọi mma, nsoị mma nyed e esana ntan oro esi mbak otu do ininam anyin fufu oro ọkpukhọre idikabade obubid nyed e mma nda nasasana mmoñ nsin e nkenim e mkpo nte usen ita me inañ ami ndi ndindi yed e ama emem ami ndi ndida akpasa ndukhọre mme okpo odo nsi nkura, mmen e nda nnim ke ekpad, mmen e nda nnim ke ekpad. Mmen itiad mmen nda ndidi mmoñ oro ọwọrọ, mmoñ oro iwọrọ ima isad, ami mwaña nsin ke okpo mmi. Nkemen iwa oro ami nkeyedde mma nwaña nsin ke okpo mmi. mmen nda ndidi esi k'ikañ nsin adin udia, ndadndad adin, adin eyip nsin e ntem, isana, ami mmen efa uyid iwa mmi mmenda nkabade adin oro, nkekabade mma, ami nwaña ndin iwa mmi oro nsin ke esi ntoñ ndiyid e. Ndiyid e oro edi ndikabade, nda efa iwa oro nda nkabade, nkabade, nkabade, nkabade tutu enye eyire, iyire oro ọwọrọ ke ebid, ntemede iwa mmi mmenda nnim, nkemenda nnim nda uduk nsi e nsin k'uduñ ntim e, ntim e ntim e nnam e ke afiak, nnyin ikud e ke afiak, itu okud e ke afiak ke afiak, mmenda nsin ke esi, nsin efere mmi nsi kied nsin k'usan mmen efere mmi nsin ke nainai mmen ndidi ke ukpibe me nyuñ nyem nditie k'isọñ ntie k'isọñ ndia e, ndia e mma mmen mmoñ mmi ndude nsin. Ntak emi ami nsimade ndidia udia oro edi k'iyeno nñ odudu, <hesitation> usuñ iwa ma edikan ikọñ, edikan ikọñ edi udia efik emi nnyin imade ndidia iyeno nñ odudu ọnyuñ esine mme mkpo emi anwamde ndinam idem owu eyie ma mme mkpo emi afo adade ada ọbọk efere oro. Enyene eke afo esinde nte ntuen ma mm ọbu, ọbu oro anwam ndinam idem owu eyie. Ntuen, oyum oro anwam ndinam udọñọ idukke owu ke idem.